Nur nia las onlati lo llichi kara garbell gall xush axka ta pian ni riox gaxbex kup ne llin guajillo lor liaba no rakax beni lo riob kaxsuga al kurtu nugallshe diox ner lu rias na rulano ron te lo llichi dika bdi lo si to nex wa la chi ne nes landarta la kara lo llichi notox tu wendox to xit lodenex anxe xutux la gunxi kutux ku kwan loi a ti ni nis kwan loi kuyin llintix ne niax lo llichi xu tux lollicha ni tux wendox